Tūn lai isu teknolajīti isu gandan amamuhle meine, tūn lai teknolajī omlodan gandan aharsadona teknolajīti tachu hei. Tūn lai enke mahen kan mentrinane, skul kalna te ponise, kan pon lama kalna tiju te ponise. Hei, fon te pohi, tūn lai hen kan recording na te pohi, teknolajīva en kan titheine. Kan tsun kua behen na tūn te pohi, fon te pohi, ofis kalna te, skul kalna te, motor bas te hi po, teknolajīva omlodan gandana aharsadona.